अगर आपनों काजे काईबी पांच चीज़ें काईं खाने बनाना है। ते आपनों काईं सबजी नहीं थे। काईं मास नहीं सब लेले सो। तेरें अगर आपनों काईबी पांच चीज़ें खालने थे। आपनों कांदा नहीं ये रसुन नहीं। ये मसाला नहीं ये सब तेडी सुन जवर। ते पनट चीज़े वारे ज़फ़ेशनै बनते हैं उपनों काई देखते हैं। और ऐपनों काईबी चीज़े वारे खैना लाते हैं। अब तीन कई कम मसाला तीनारें उपने मिलम क्या होता हैं।